<hesitation> A' b'a'alche'oo' walak' la'ayti'oo' ku- kuk'a'ooltikoo' u- uyumil inten tinwa'lik kuk'a'ooltikoo' men inna', yanäjij yaab' b'a'alche'oo' ti'ij a' patux, kutz, kax, a' patux etel a' kutz junp'eel walak' jach tz'ik, la'ayti'oo' ku- kukänäntikoo' naj ku- kukänäntikoo' a' paayil, to'on kital wa'ye' ti San José uxul semana ka' kib'el lunes la'ayti'oo' te'lo' yan tan ukänäntikoo' a' ulaak walak'oo' <hesitation> la'ayti'oo' ku ma' upät'ikoo' u- u- uk'ochol ulaak' mak etel uchem ka' umanil mak ma' to'on la'ayti'oo' te'lo' yan ti uchi' ja' ma' upät'ikoo' u- ujok'ol a' makoo' ti uchem kak'ocho'on into'on la'ayti'oo' ki' ool <noise> ti paayil tan u tan ub'axäloo' te'lo' ki' uyooloo' men k'ocho'on to'on.